<noise> pour ñëpp wóolu la <noise> loolu yomb na la yombut, nit nag mun na koo am, parce que boo yàggee si palaas nga jub <noise> doo jël alalu jàmbur, doo fen, doo sàcc, doo rambaaj, doo jaxase ay nit, man bu ma la xamee loolu kii xamee la ko, kii xamee la ba loolu bu yàggee dañ lay jiital. <noise> Nit lu mu am moo ko may <noise> boppam. <noise>